मोटरसाइकिल और बाइक दोनौं में एक अलग अनोखा आकर्षण पाओ जात है। लेकिन वे अनुभव पूरी तरह से भिन्न होत है। जब हुम मोटरबाइक के बारे में सोचत है। तऊ हमायें तेज गति और मजा के बारे में सुझाव आत है। और स्वतंत्रता की भावना स्पस्ट रूप से ऊपर उभर आत है। जो थ्रिल और एडवेंचर दोनौं की अनुभूति करात है। जो एक ऐसो अनुभव है। जो आपको प्रकृति के साथ जुड़वे कू अवसर देत है। खासकर जब जब आप पहाड़ी रास्तन पर हो। या कोई खुले मैदान में हो। जो एक प्रकार की शक्ति और नियंत्रण की भावना प्रदान करात है। दूसरी ओर साइकिल की अनुभव कई अधिक शांत सरल और सुकून भारो होत है। हुमें साइकिल और मोटरसाइकिल में कोई एक चुनिवे होय। तऊ हम मोटर साइकिल कू चुनिये।